غنفضل نعيش حياتي كلها شباب باش نقدر نحقق الاحلام ديالي و تكون عندي القدرة الجسدية و النفسية باش نحقق بزاف تلحوايج و نسافر لبلدان كتيرة و نكتاشف الدات ديالي و نكتاشف تقافات خرى غيكون عندي الجهد و القدرة انني ندير اي حاجة بغيتها ونستمتع بالوقت ديالي ونحقق داكشي اللي بغيتو انا